أجمل وردة شفتها كانت وين كبرت أنا في المنطقة نتاعي. جاية هاكا في الخلا على برا، بصح بنفسجية، لونها موف، و فيها الشوك. شفتها عندها ممكن ستة حتى خمس سنين من قبل.